Bueno ujun una men ngachimen cultura namen ihó jian me'en ihó, yatinde yatin chichinén ujun yutu ujun yutu ño'o nandeme namen pueblo viejo aya'an nduken, un nduken nayingui ngu volado nayangue ihó un uun ndikava'a vachentumen nixandunke ihá ngununmen nguu ihá ihá chena xhi ihó santa maria jutepec nani xhi ihá, ke di'ó tió nujun, gallo vee xandungue vee nunná na'a enya'a ndugu ngué kuu poblado nguiá. Bueno cultura ñoo ka ihá yee, jan namen ujun ihó respeto ña chí ñamenuna, tekuaven presidencia ona'a namen ecedió deó cachucha ndenoé, iin ña'a respeto ñavanioña onavina ndeguerá, en yivii ni kué kuelandala jun naxhicha kuna'a en ihó respeto ihó ya'á iin ña yii, ujun ihó ñuu ya'á kaunamen ciudad tukutuya xhí ujun ni'ó respeto ñoo ya'a ndakache.